איך וואלט געזאגט אז די אווערעדזש מענטש וויפיל ער צאלט א- וויפיל ער צאלט פאר עסן פע- פאר א וואך - וואלט איך געזאגט, בערך טויזנט דאלער, און פאר א חודש קומט עס אויס בערך פיר א האלב טויזנט דאלער